من رأيي هقدم طبق مأكولات بحريه ؛ لان الطبق عمتا كشكل و تزيين هيبقي حلو جدا لان الوان الأسماك جذابه و كمان طبق صحي و لذيذ و شهي و اغلب ناس بتحبه.